اقدم هواياتي هي السباحة <hesitation> كيف بدأتها؟ انه <hesitation> امي من وانا صغيرة كانت توديني تدريب سباحة، <hesitation> وطبعا السباحة كلنا نعرف انه هي اسهل تعلمها لمن نكون صغار، وانا بدأت من لما كنت صغيرة، وذي الهوايتي القديمة.